<hesitation> Kuba baba banyesere kukora ebikaguzo ebikundabya hamulimu kyenkukora, nina kugwara kurungi, engoye zigoirere kurungi, ezikuhesa ekitinisa, then nenzoka kurungi then nokwikirizamu obutagira nkizi yoona no'kutinatina nikongarukemu kurungi byebakumbuza ntaina nkizi niko sobore kubaho kurabaho.